A lami ka̱ mba̱ gi go yet de a se go ta kumi yil kami nida, a yilka niɗago yek de taniɗa tani ka lan, a ka̱ cika̱n nugo a kumi de a se go tas wulan yilka git e ka mashan to a illu tami da, a mulli mbatli, hankan gwee de pa b aba pal misali son suk ta kmani mu s ma̱ ji ni nyazi s maji ni nyazi s ani da karap gwasan go sa nima danti ko ilgon mbi malgon so hatta milgiri, sim au sa̱ ni de ko ilgon mbi mlgan so a bi malgon rasa wul <hesitation> gan mbiki akaka s ambit ilgwe depa ka man pal ti illli sawu to yek mamgo a ili mulimbatli tambi ase go ta mbide koyeke nida mba̱ gi a muli a illli ta̱ mida ko kawai ta ni na̱ge go a sa wulan u, a se go yek gu saya ba̱la̱n ko wulp ko kuma ta̱s wull de. <hesitation> yilkagi, yilkagi yam bi cit cina to yek mago a tami da, ko sobo na̱ yekde kumde a mbi wu yek ma go a tamida so na̱ yek da sego mali mbiu yek ba l de mbiti gini